dziꞌk nak xki lëꞌma idëꞌb ñama xiu bixtil o abeces naꞌ xgëbná ñaná xiu nup kloro lo nis diafab, xdëꞌbu dzekna gowma axta lëꞌkgama bien mbi ñama, dzekna idëꞌb mbi dzekna gunndo gilgidz loma.